الاحسن انك ترتب كل حاجه في يوم لوحده يعني مثلا ترتب انهارده الأوضة بتاعتك وترتب بكره الصالة خلي دايما ترويق الأوضه بتاعتك بيبدأ من اصغر حاجه لأكبر حاجه يعني ابدا مثلا والدولاب بعدين المكتب بتاعك خلي مثلا الكتب مرصوصه وشكلها منظم نضف كل التراب الي علي الاسطح الي عندك دي اكتر حاجه هتفيدك